أحب آكل روب أو سلطة أو لبنة أو جبنة وزيت زيتون أحس عموما منتجات الألبان وزيت الزيتون وممكن الزعتر هذي كلها أكلات صحية وخفيفة وواجد أحبها حتى لو جوعانة واجد احسها ترضيني في جميع الأوقات. من الأطعمة البسيطة اللي أستمتع بيها وايد هي الروب وعيش. الروب بارد ومنعش، والعيش يشبع ويكمل الوجبة بشكل مثالي. بعد أحب الخبز مع الجبن، لأنه خفيف وسريع التحضير.